إذا عندي صديق في للبيت وبدون قصد كسر صحن من الصحانه بتاعت الاكل اتخيل لي الموضوع يعني عادي مافيهو حاجه بقول ليهو يعني انو مافي شيء عشان هو يزعل منو او يتحسس ويحاول يرضيني بيهو يعني الموضوع الصحن بتكسر في أي لحظة وفي أي زمن ممكن يتكسر يعني ماحدث ماحدث كبير حتي أنا ممكن اتكلم فيهو يعني